चॉकलेट रोहे जे काई गोने बारी अलग अलग रोहे। ने काली कुणू नाओ डेरी मिल्क। काली कित्केत, ने फाइब स्टार, ने मेलोडी, ने सी चॉकलेट कोफी। ने गोने बारी प्रेकार नो चॉकलेट आओ। ने माणशे चॉकलेट खाने बारू परे।